Náñtɔ, báa ŋalá tɩ ka sɩsɩ tʋ táa wɛrɛkɩ bɔɔ báa táŋ aŋkɛ ŋñ gɛ tɩ ŋñ yɛná dito, náŋtɔ baá fɛñ tɩ ka sɩsɩ ró, bʋ táa wɛrɛkɩ bɔɔ, ŋñ yɛna dito.